பயணத்தின் போது நான் இசையைக் கேட்பதில் சாய்ந்திருப்பேன். இசையானது மனநிலையை அமைப்பதற்கான ஒரு தனித்துவமான வழியைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் வகையைப் பொறுத்து உங்களை உற்சாகப்படுத்தலாம் அல்லது ஓய்வெடுக்க உதவலாம். அதிக கவனம் செலுத்தத் தேவையில்லாமல் ரசிப்பதும் எளிதானது, இது குறுகிய பயணங்களுக்கு ஏற்றதாக அமைகிறது. இருப்பினும், ஆழமான அல்லது அதிக அதிவேக அனுபவத்திற்கான மனநிலையில் நீங்கள் இருந்தால், குறிப்பாக நீண்ட பயணங்களில் ஆடியோபுக்குகள் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். இது உண்மையில் மனநிலை மற்றும் பயணத்தின் நோக்கத்தைப் பொறுத்தது